Ang kha khwlaiwi maap sanwi hai hwnwi sanai ang belai kheno kha khwlaio ang nini achaima salno muitu khwlaikha. Ang poito khwlaiwi manliya ang khatangmani khwlaikha. Ang kha khlaio nwng belai kaham sal wngkha tei ang nono abono swnamna bagwi belai kheno khakchangjak. Chwng belai kheno khachuksa wansukmung khwlaiyano. Kubui khe khá khármani kókno samani tei swlaina bagwi yapharmani khlaimani abo ang dolrok no belai khe lachima phunuknai. Barja nawi belai kheno wngwi mannai.